أول شيء تختار موقع موثوق مثل جيميل، أو ياهو، بعدين تفتح الموقع تظغط على تسجيل، وتحط معلوماتك الشخصية ،مثل: الاسم، وتاريخ الميلاد، وبعد ما تخلص تحتاج إنه تختار اسم مستخدم وكلمه مرور قوية تأكد إنها تكون صعبة وبعد كذا يطلب منك تأكيد رقم الهاتف، أو البريد البديل، بعد ما تسوي هالخطوات تقدر إنه تدخل على بريدك الالكتروني وتبدأ باستخدامه.